Karazana ronono. Maro karazan'ny ronono. Ny sasany ronono avy amin'ny zavamaniry, karaha rononona soja igny. Ny sasany rononom-biby. Avake koa rononon'olo, ireo raha ireo ndraiky samy ronono fô composition agnatiny akao tsy mitovy hely zegny mahatonga azy tsy dia mitovy. Ave misy ronono vovony akao, misy ronono efa vita agnaty boaty regny.